Ny raha ahi-vtsiky mba handrindraña ny andiambitsikiñy. Mañano lavaky karazan'ny tonely reny da samby mañana anjara asañy avy bakeo, samy mañantanteraky asany fa tsy misy kamo. Izy zañy da mañao asa araky ambaratonga drafitry efa amiñy fiaraha moñiny vitsiky ao aby ireo.